Si aránj sun nga chukune min titín nne ni síj ni unn na'nin hia'aj riñan ni síj ni aka un, koj chukune a'nin riñan hia'aj marre ni sisi ráj ki'hia a'ngo nihia ni síj ni unn, 'hia kantu ni síj ni a'nin koj oregano riñan ta min 'hia.